Piprõveski um sääne as'andus, et sääl um nigu ka määnegi terä seeh ja ku sa käänät tuud, sis tuu jauhk piprõteräq katski, tege piinüs pulbris.